Las tostaoras son aparatus que la genti gasta pos quasi que pa almorçal, i essu si están de vagal, quiciás que los finis de semana. Lo que se gastan pos, velaí, pa tostal el pan. Peru tamién te lo vendin con unus hierrus que te premitin tamién de descongelal o de calental cosas en sin nesseciá d'entral el pan enas talleras que tien la tostaora. Lo que no sé es por qué ain tostaoras que namás tuestan dun lau.